Anna so ni mi hikka ma wie e nder dottibe meden aren tebe nentebe mi wiya mi wara min nyamda a goto maɓɓe mi gadda ne nefan min joɗo min nyamira moynun njudumin joɗa, gonda mi waddane Abubakar Tafawa Balewa. Ngam mi heɓa mi emamo not be ngontirno, nden mo hollanmo e ngurnan dan min goni joni, dara, mo ndara noy un wontiri, noy waɗi ko kenya, e minjira e me ira e maiire ɓuri hande, noy woni yimɓe kenna e ngonnan taako e ndotta naako yimɓe hannde.